Tainlandy àby io zen̈y malaza amy resaka fan̈ajan̈a resaka lafamy, ndreky kolontsainy ndrô resaka bodisita àby io. Man̈ano festivaly koa zen̈y irô, baka iô <hesitation> ten̈a ny tsinjaka ndreky lamozika mampiavaka irô koa ato.